Mimba reta yoguireko iviguirrupiva jaeko tatu oime vi taji oime vi topo oime vi yanduti oime vi mboi ivigurupigua ibiya jare jabañon